Tanjogny zava-kanto amin'ny fiarahamonina zegny mbô <hesitation> ampiala voly ny ôlo, de agnala resaka sorisory amin'ny fiegnana efa sarotry y, de magnampy amin'ny fiarôvana amin'ny resaka rarin-tsegny de <hesitation> mampisôkatra koa fon'ôlo de <hesitation> mbô mahatônga ôlo falifaly, de mahatonga maso mbô mahita raha tsara.